Të ngrësh misht më shum se çë mënd, ka t’e vush te u freezer, e vu te u freezer e ai rri sa do, pran kur ë hera çë ka e hash e skonxhelar, e pjek e e ha, çertu ngë ë paraç si kur e ha… thomi kur e ble, ngë ë propriu paraç.